ضعف المال عادي هيبئا أحسن هيساعدني في أكون في حجات احسن وأبني منظمات ومدن هتبئا حاجه بنسبالي موفرة ضعف العمر مهما عشت ومعيش فيلوس فأكيد مش هتبئا حاجه كويسه فأظن ال ضعف المال هيكون احسن بنسبالي مش هفأد